Chai ni mringa wavhikwa nikwenyi halafu, ubhikie majani kana ubhikiwe kahawa hafu ubhikiwe na na maribha ni bora thaidi. Niyo ichiilaghwa chai njicha.